Hora ja kixi saña ku uxa ora, ja uxa oran tu a ka´aa kusuyo tu kuiniyo sa´ayo ja jaayo te ja ntitoyo ku in una ku tu ora yua te takusuyo.